Los botiquin d'ussilius primerus son endispensablis palas urgencias, i devían d'estal presenterus assín de sonrueu. En cá, enas oficinas, i mesmu enos cochis. En Estremaúra es corrienti de tenel en cá lo precisu pa urgencias, comu por exempru apósitu pa cuertis chiquinus, vendagis pa torciúras, colirius palos ojus, augua ossigená i alcol pa limpial herías. Enos cochis es más corrienti de lleval un botiquín chiquinu d'ussilius primerus pos con guantis, esparatrapu, gasas esteris, apósitus, estijeras d'essas que no están aguzás o espinças. Una manta térmica, que acupa mu pocu sitiu i siempri puei hazel el avíu en días que la orilla estea mala, porcima de tó, palas ipotermias o palos heríus abrigal casu d'acidenti de tráficu, mentris que resultan los servicius d'urgencias. Total, que los botiquín son mu nesseciarius i puein ayual-ti casu d'acidentis assín poca cosa o urgencias más serias.